إيه أعتقد أن الشعر للحين له علاقة بالعصر الحديث. الشعر هو تعبير عن المشاعر والأفكار، وهالشيء ما يتغير مع الزمن. حتى لو تغيرت طريقة الناس بكتابة الشعر، أو أسلوبه، تظل الكلمات اللي توصل الإحساس، أو <hesitation> رسالة قوية، محبوبة ومؤثرة. اليوم نشوف ناس تكتب شعر باسلوب حديث، أو تنشره بالسوشيال ميديا، وهذا دليل أنه للحين الناس تحب الشعر وتقدر جماله.